मोके मुड अनुसार फिलम देखन मन पडत हए । मए कमेडी फिलम भि देखत हओं और ड्रामा फिलम भि । पर अक्सर मए ड्रामा फिलम देखे करत हओं ।